Në jetën time, kam pasur tre kafshë shtëpiake. Kam pasur një qen të racës Labrador, dy mace dhe një lepur. Çdo kafshë ka sjellë gëzim dhe dashuri në jetën time, duke e bërë çdo ditë të veçantë.